Ketiki komii ketiki, chee walatini mi ketik chekekure chepo kipkaa, kapsa chekekuree kikuree mosomborieti kekuree septeti, komii keti plaek, mite momoniki, ketit ap momoniati mii ketit nepo kimnukuki, mitee anyun ketit nepoo saipresiat mitee ketit nepo kiplukumiat.